Leydi Ailand e wodi yimɓe jutuɓe, ɓiɓɓe leydi ndin ɓe kirsta en, ɓe julaata, bo ɓe wodi kolte e nyamunda e janngirde boɗɗe.